एबे कछुवाक सबह अनौथो बात कहाँले जौत कछुवा वनी दहिया मा कस्नुक हसइ एगुणा एकदमै काखट डनडन मासुक गुदा नहिया बनाइल हसइ । उ चाइ ओकरे भितर यापन दहिया सबह जम्मै लोकोले हलही देउनकही । हसे उअ खा ओथिय काखत भेलेसे ओकरमा दोसारी दोसारी जनोरवा सबह ओकरके खाए हैने सकसाइ नाही । एपनाके उ बचावोके तहिया <hesitation> गहलही देउनकही उ कखति वाही । हसे ओकरा पाछा हुनुकर एगुणा अनौठो गुण कहले जौत हुन्का सुने हैने सकलही नाही । अ कते कते जाएके भेले हुन्का यापन पैणा पाता लगावके भेले जौत हुन्का खाली सुङ्हलही नाही । सुङ्हके हसे पाता लगोलही कहवा कहवा गेलही । हसे हुनुकर एगुणा अनौठो गुणा दोसर काठएए हसइ हुन्का देउनकही जस्नेकी हमार वरिपरी क हावा पानी बणइन उहे अनुसारसे हुन्का यापन दहिक धिकाली सबह बाराअबर मिलावे सकलही नाही । जस्नुक हावा पानीमा फेरी हुन्का रहे सकलही देउनकही । हुन्करा अनौठो गुणा त एबे इहे सबह नै हलइ ।